Zaho zô agnatiny taona reka mandeha mizaha nify an de indreka akeo fogna, de rehefa kôa zao. Tonga akagny an de tsy de mandany fotoana be fa eo ho eo aminy trente minute na mahery bitika akeo fogna Zao akô.